Aike toiparei in-iomuine noke aike kukutuomi tee ama iniomuine tee noke ee aike mo omi ama toiparei toi miomui, luau ogo lunrugoremo kuago ekumaro nagai toi taa kukutu kueromino kopoimoni laposi, tee aike ama iniomuine nagai mm paake nagai tapaia toi mm eketomino nagai lopa toi pisi gere kagomino egu mm loiaposi tee aike ama ioiomuine, noke aike paake kamukana omi ogo tee nkomma aika ama in-iomuine kosiga nagai toi loupakomino oguoaigere lakagakomino oipakosi. Oipakomino tege egu runrugorosi tee aike ama in-iomuine mm ee paigoroga nagai kakauo kuga nkomino toi iko eketomino makomino miro nagai opoge toi arugakomino oipakosi.